اشكركم على اتاحة هاي الفرصة اليا و ان اكون ضمن الفريق المقابلات لهذا العمل, و اني كلش متحمسة ان اكون احد الموظفين داخل هذي المؤسسة او الشركة, و السبب انو اختاريت هذي الشركة هو اي-اي ايماني برؤى و قيم هذي المؤسسة الي جانت سبب بنجاح هواية مشاريع داخل بلدي، و اؤمن انو الخبرات الي اكتسبتها من خلال دخولي لورشات و دورات و مؤتمرات راح تساعد بنجاح و تطور الشركة.